Piyoda yoki velosipedda yurish orasida men velosipedda yurishni afzal koʻraman, chunki bu tezroq harakatlanishga va jismonan faol boʻlishga imkon yaratib beradi. Shu sababdan velosipedda harakatlanish menga yoqimli va qulay.